Mersy an̈ao feky e tsy aiko raha ataoko koa tsisy an̈ao an̈y-an̈y andra raiky an̈y mbola ampodiko amin̈ao fo tsara jiàby nataon̈ao zaho tsy adin̈ako feky soa jiàby nataon̈ao e ten̈a mersy an̈ao.